Nanaxuu ñuu unka inyekaxu koxinina yenka xuu kua, jandanduxu ján ndañaxuu ñoo ndajinixo kuduxu ndajinixu cucharaxu, chikiyexu ndadavaxu ikaninixu ndakaxu nrute kutu kuu tundute ján uu udakachixu uchu chunku, kachixo ndakexu indo indojan ñexo indoxo uu yuu vee chono ta'ajan tuu vella ján ngueno ndajini nda'a picarxu, nda'á quesu tunuu kuduu kexo ajo kexu ya'á ya'á ndajinixu nuu ihoxo lanjunxu ditá ininduyu vee ya'á kuii nani en yetuján, chindakexu nuu tee yuvexu chiyexu he ndakexu ditá ini yexuu unka hi yexuu nunrua.